Ny toetrana éléphant, ny éléphant de manam-pitiavana, le <hesitation> zareo an ny éléphant tsy mandeha sirekireky zany rehefa raha fa soit izy mandeha siroiroy na mandeha isakin'ny tropiny, de akeo koà zareo a éléphant tià fihavanana, de tià koa olona zany zareo tia olona.